א עיר קאנדישענער מאכט קאלט די צימער דורך דעם וואס ס'שלעפט אריין די לופט פון די צימער, און ס'מאכט די די לופט קאלט דורך די מאשינס אינעווייניג, און ס'בלאזט צוריק ארויס קאלטע לופט. און היינט צוטאגס אפילו ס'איז זייער הייס און די זומער, קען אין א צימער זיין זייער קאלט דורך עיר קאנדישנס.